Lait rlli beñ lait pues cheu rlli beñne ro llú porque len labader nui- nui lla bal chine beñne ro lliú <hesitation> cheusa per no mas sheta nga ra llí <hesitation> llí sac par sheen na beñne que llet re ro llú len labader pues lenga ca llunla biseñ ca llunla casha ne loga cheu ru nac ro llú que lo ro lliú chiti blane puesh <hesitation> rsel beñne lo nis primer rsanis beñ rri rate niis beiñ llic ra lait rate nis beiñ ga chic rune che ne lo ste nis roc nac ba nu defa chic roc nac ni chu defa chu chic ne sheeb na beñne nui nui ba ngac labader casheeb na beñ te bga te bga te bga ca diïb chic to ba biane chic pues shet shi nic diru na re sag ru lsoa rlliba na a que len labador porque labador sheta rsia sac ne ra lait com re nac ne por lait daiñ ri ne beñne daiñ rca ra llis verd llis ngna ne pues sheta rlla ga ne llal bal na beñ to ba cashe beiñ cepi nui nui rate lat ca beiñ lat ca baiñ lat ca rsia beñne con nabeñ com diip sebeñ lla bal la- labador nicla rsheeb na si labadorne china cue beñne sheta ñia ne ra pantalon shuuk paga gamauk diip ra gamauk mezcli nic nac ni diip ru sheta rlla ga ra nic lla ra camiset ra trus pues rapiduru rianic quesï-quesï ria nic per ra <duda> ra pantalon con ra gamauk nac ni neiñ Ria par rlli beñ lait sig- bal stal ne rsan beñ stalne cue pues godiid rdiibne rchac beñ dets beñ rchac con na beñ rchac lla bal tiop chon sisane pues cheta sa mertis lla nde bal stal pantalon stal gamauk stal ra lait nal ga per rchac ne beñ lla bal sheta sa stalne pues sheta sa rchac beñ caat chon shí rlliba ra lait ni ri ta daiñ ri beñ daiñ pues ra tis ne ra caat chon shí caat chon shí ten chicane cadiip ne lla nubuelt lla ra latlas nic cada <hesitation> un te beu rlliba ra latlas cadiib ra latlas nic sigac pesat sa nac scuent latlas ga naä ne rles beñ par rsel beñ naä ra ne.